Sarɔ si'a bii wele si'a ti fu wan nyaŋɛ dikɛ dugɛ dia ti yɛsera fum tari sɛla dee ka ti'isera ba suŋa de la: Buyi yia de la, da'ara fu lɔgerɔ la gilii. Da da iŋa fii, kiŋɛ ta da iŋa fii, kiŋɛ ta da iŋa fii. Ni kɔ'ɔm da bu za'a waabi ŋwana gilii. Wala bii bala ti fu wan nyaŋɛ ta'am dugera fu diisi la ŋwana suŋa suŋa. Buyi puan, sakɛ na'asera fu dikɛgesi. Fu san di fu dia gee ti bu geege, sakɛ ti fu nyaŋɛ le tuleseba bii fu malegɛ ba ta'am di gee dagi la ba san geege, fu ka'ɛ basɛ. Le pa'asɛ, dugera fu miŋa yire. Fu san yeti fu da'ara yiŋa dita, la wan sagum bii di lagefu gaŋɛ fum dugɛ fu miŋa fu dia yire. Fu san kelum dugɛ yire la, fu wan ta'am di dee geege le di. Gee la san dɛna yiŋa, fu kan nyaŋɛ di la fu ka'agɛ pɔbɛ tari kule. Le pa'asɛ, ni kelum ti'isɛ paagɛ gee ta'am baŋɛ disɛka ti fu wan di gee ta'am dugɛ. Kelum magesera fu lɔgerɔ la gee da'ara. Fu san yeti fu da, soke lɔkɔ la lagefɔ, paɛ zi'an kayima soke nyaŋɛ baŋɛ bam boi yima yima se'em gee ti fu nyaŋɛ ta'am da.